لما خرجت هاي الاسرة من الطيور عن السرب يلي كان كله مهاجر مع بعضه فجرروا انهم يبعتوا واحد منهم انه يدور على السرب يللي كان <hesitation> اللي كانوا مهاجرين معاه فشافهم مجموعة من الصيادين فجرروا انهم يعملوا لهم فخ وياخدوهم فرموا شوية حبوب فشبكة. والطيور لما شافت الحبوب على الارض وكان يعني واحد منهم هاجر نزلوا فمسكوهم الصيادين